Igwashi niraiŋe yɔɔ oshe su jahwete emi shin tike ebɔɔmiyɔɔ mi bɛmɛ nak ubinyeh su tuk mi ebɛmɛ nak mi sok ehweŋ ŋteh amatemi adoŋ enak eye sa soka doŋe enakanu mi babe nima kwate ninak imeke nima bemi nak iye sa don ɛnakawu iye ka gwai na gwashe beka gwai ɛnakanu na gwashe ka dɔɔki tosa mɛma njen yare nak mijenje yare nak ikpaya amɛk ma mɛ har nike niki dɛ̃h haa jabenni tosai nak ibemi nak bemi na domin baki gwaiyɔɔ beki dɔɔke ki kpe wheŋ niyɔɔ onake ki kpe wheŋ mi mɛ hweŋ yɔɔ beki ŋgwon ngoshe nigeŋ gwai shi chek mɛ bemi ŋjoh ubin ye su tuk, mi bemi njoh musun igwashi njoh sohum nusun igwaishi bana ashi yɔɔ tuk duko chumi shi jey eneh nijey awhen shi gwai bɔɔ sa awheŋ. Komi sadayɔɔ imi shi goshe mɛ iayda niyɔɔ sosai beki baa akwai igwaiyɔɔm ka hete doŋ idoŋyonu imote ubenyɔɔ sutik enaheŋ taba duto yɔɔ shi cher amma mi ki jenyɔɔ shi cher mɛ bemi yɔɔ koka allow bɔɔ dor imi ebemi idon imi gbemi igwishi onike sa bema mɛ bema adɔɔŋe ɛno iyoma nasara enohahnu ke bana adɔɔŋe, buko dɔɔn duko chuyɔɔ sy bera tah otah ko chakko chake bema nak isuki jen temi akpe yepejah nak me gai suki nima akpe ubinyɔɔ su tuk mɛ hew te bemi nak.